Banque yo yoomé fubaŋum faan alunlum akané fara sikori sin muyabum mara sikori néni goboñuli sikori sa mémééŋ biin baan imimé kuhikuhi bo nujuhé uyabul so wala nucaméén ébooñ sikori samémééŋ bun nésuk ya kuhikuhi bo nujuhé ubooñ so oli éjoola burugun nak uloob; burugun bo boomé mubaŋum énafulo yara to sundo.